Ho tonu nɛ bebɛ sin mɛna mu a ho sorasiyamu ci'in yɛrɛ la sorasiyamu bebɛ wesin mɛna abe mɛ bɛ ta a bawe nɛ orduru mɛna ordurura ordurura bebɛ sin mɛna tomu a benɛ in ya mi wemu a wese un ma in ɲuna siyo wa ya'a fi ma tete omu na mubɛ sin mɛna sorasiyamu bɛ co a benɛ a sina mɛ ya mina an we nibenu a un yi an an in ma huwo waati nɛ sina an da waati nə sina omu co mana sorasiyamu